dina bun mizi wahala bu laibo miya na laiko na laiko ballau na laiko ballau mi har kaiso laino ballau na laika ballau moɗi dongo milla ballau na laiko har kaiso na lai moɗi milla ballau har kaisau na laidi ballau kalku de laim gidi eyto na laiko na laiko na laiko na laidi amman kaiso ko zaman biye ishebu kaiso milama kaiso arto eyni mu zugonto lai mu zugonto lai ar ani amman kaiso ma zaman weise tun dishino bono ma mizino na erto ma lai nobu erto ento arko yento do na in laiko joni kam na laika juna kum. junakum sau nawa sau kunum na laiko boi zaffe na laiko na laiko ze na lai ko har yanzu na laiko zi na laiko ki hauwannu ey yosu lo zaman wanshe leishi ko shi ballau ma sai shi yartiti lai ma tana laidibo baya lai yam nonshi laikoshiba ka itito yusu gunta kabu shi laishe ballau yak matana gidi laibu ba lai yum ertiti lai shikenan ertanko dashi to yu muye kasu kuwa yumiye some shi andi awo shi de riya shi ito mara shi meto bono shi i tusa shi ey actum shi ey watoi ku tai ba baɗi wuyam shi nemshoku shi binbashi shi miryam ki dirinshi ko ki ham ki hau shouko go riya ku dankomi wei gandufa fa gandu weiye ey ammako ammakwai ammateti muni shi shi namka ballau yo kunum yo hudɗo yo shika i cikaf cikaf cikaf cikaf ki rako ka'i mi na zimte ita ku ishe bangalasa- bangalasa gurdo ɗo zinabu na ishe oh oh na ishe nabu a ishe diri to ishibu ishom yo nanta diri fa diri fa na ishentemu ba to kile na salka mara'i salak salak salki mu da'i to har kai zaman weise ka dina ina marabu tishin mu mamiya banda mara bu wato mu mara ham mu mara daman rayuwamu mu mara rayuwanmu daman kon mu ishe mara daman mara weiye arziki mu mara ko min mu mara amman kaisuwi ma zaman biyeto ta mara bu ta sai tina zui sai ku fetanko gomma mi ku tetu zui. Shi dikko gomma tana ban gomma bu aleshi- aleshi tana ey ni nan ko gommai bu shi munbu diti mukshi mu koni har goma ni diko mu enko lak ɗuta oh kute ae shi dina gwama nata oh oh na gomma yau tilata ta aa aa lale lale ɗai wanɗde ɗai wanɗai na ɗekami na ɗeka ham aseko zano zano ham ey na sa nan ta kaiso wei gomman mu banɗo ta shi man gomman bu ta diti mukshi mu zugonto zuromu mu hau gommu weiye mu zugonto gaiye mu zugonto gaiye na kaje tu ey gomma kashakasha na minti shokunno minti binu bano na mukto na dina ka milla ada lale ada lale ada ki ishinte goma bi nada na ikonti gomma wei kareno na weiti kashakasha magi wanɗi manda wanɗi kuita wanɗi kashakasha na mekinko use ada kaiso shi buɗoti gomma mu ɗo nata na munu ɗo biye ma tamano baya na manu bu ta to kaiso ta miyanko nanta mayinko na kajeti sabulu na kajetu mur na kaesi ey omo na meiti eyno kashskasha haushou gonno mizi zaman ke yumiyo keje sabulum ke mur ɗo oh oh oh kajemu sabulum ki mur bu mu kije eymu yo kuye kaisu sabulu ka munde ku oh yumi suni andi bu mu kaje eymu. shi ishe mara shi ke en shi koje sabulunshi shije mur shi ɗoshi ke en yoku yo kaiso ta mizino kajetu sabulun bi na ina wanki ɗo na ina bu sita shi gojeto sabulu inni wnki na inni wanki bu yomu yo kaiye kaiye su kabu ohh koye ishe kanni sike ishe kani ninau ke ishe kanau beɗ wuyam mu rana banu a mukti munim sallah mu enko sallah mu fetenmu sai zoni ina mu metu bano amma ye kaiso waye zaman yo zamani ta shi mukno sabulu bi shi mukno shafene bi na ina wato ɗo na ina wato na zanni ki miya to yumu kaibu. <noise>